So ni mi yehilaawi tasha ila bo mi heɓaay jamɗe wakkata titi e mi renta motaawa ko wara. Mi hoccay woyayel am e jiba, mi ñyoa gimi, e mi nana gimi, mi nana gimi, haa motaawa ngan wara.